T'ò za dito che no gh'ò testa. Ciantila d'ascidiâme, no gh'ò testa, lascime perde, che ancheu a no l'é giornâ. T'ò dito che no se peu e e basta. No stâmela à menâ e ciantila un pö de rompîme.